في أحد الأيام اكتشف طفل باباً لم يكن موجود سابقاً وبدافع الفضول قرر فتحه ليجد ممراً مظلماً يقوده إلى عالم غريب مليء بالألوان الزاهية والمخلوقات العجيبة كلما استكشف أكثر اكتشف أن هناك سحر في هذا العالم وأنه يستطيع التحدث مع الحيوانات والطيور